இத்தாலிய உணவு உலகெங்கும் மிகவும் பிரபலமாக இருக்கின்றது. பிட்ஸா மற்றும் பாஸ்தா போன்ற. உணவுகள் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பரிமாறப்படுகின்றன. இத்தாலியில் மிகவும் பிரபலமான உணவுகளாக "ரிசோட்டோ. பிரான்செசா மசாலா மற்றும் பாஸ்தா. ஆகியவை பரிமாறப்படுகின்றன ஜெலட்டோ. என்ற ஐஸ்கிரீம் மற்றும் பாக்லாவா போன்ற இனிப்புகளும். உலகம் முழுவதும் விரும்பப்படும் உணவுகளாக அமைந்துள்ளன.